د متحده ایالاتو د پخلي کلتور ډېر متنوع دی ، ځکه له بېلابېلو مهاجرو اغېزمن سوی. برګر، پیتزا، باربیکیو، او فاسټ فوډ یی ډېر مشهور دي، خو د هر ایالت خواړه هم ځانګړي دي. امریکایان ډوډۍ چټکه، ساده او خوندوره خوښوي، او همدارنګه د رخصتیو پر مهال دودیز خواړه. لکه ترکي چرک او ژیړ کډو پخوي